أول شي، خذ طرفي رباط الحذاء وساويهم. عقب لف الطرفين على بعض وسحبهم زين. الحين سو حلقة صغيرة من طرف، ولف الطرف الثاني حولها، بيصير عندك مثل عقدة. مرر الطرف الثاني داخل الحلقة اللي سويتها، وسحب الطرفين لين يتثبت الرباط. وتأكد إنه مشدود، بس لا تخنق ريولك بعد، علشان يكون مريح.